اول شي حنحدد فين نبا نخيط ذات زر <hesitation> ونجيب الخيط يكون لونه مناسب لنفس لون القميص <hesitation> ونحطه بالابرة، بخرم الابرة، ونبدأ نسوي غرزة بسيطة، عقدة عشان ما تنفك، وبعدها نبدأ نسوي الخياطة الاعتيادية، <hesitation> غرزة يسار غرزة يمين وخلاص.